ब्राज़ील जू ची ऊ भोत ही गरीब देश ची और ताखा लोग जो छिन उ आज भी जांगलू मा औरर तखि वनवासी जन छिन और मांस-मच्छी खे ते अप्रु जीवन काटडा छिन।